जसा खाबा का बारा में बढ़िया जाग। तो खा बा काने जसा भूख लागे गी तो घर ने तो खावा ही हे। घर ने रोटी बण जावे राबड़ी बन जावे। हलवो बण जावे। फेर भी आस पास का गांव में शहरा में होटला रेवे बड़ी-बड़ी। होटला पे बढ़िया बढ़िया सामान बणावे। बढ़िया रोटी साग बणावे। जसा मटर पनीर आलू कड़ी। तो खाबा काने बढ़िया होटला में जाणो पड़े। वा खाबा काने पैसा भी लगेगा। तो आस पास का गांव का वा रोटियां खाबा भी जावे।